Me munye magoume awu adausukpo gá gba zome kwfi ngo fo ngu me bomo kudukale iye wagite kala me woi awu gba ba miyi mewomolé emene maa iyibokou udume layi le gba meuba ba oyime layi le gba mnba ba oyime vangoma le mogbame ogun bawu ko kari kekpo kanzomeso móbá kowo gumba efatai iyibakur lo woiyi mo gba mbafo gyou ba owoiyi aw omala kiya ngi boko ebotue owole eboutue nnbole nyamatei ukpo iye moba iyi ba mabe male gba mbowokyabale kiyi kiyangi mba sokunzu mbate zu ovoungo ngzu mbulá isoó iyi ukpo kiyi mbalumá ifate kala kiwo tai moba emezámé la emeneme la mboyi kule mbúláme me sonbo kwoye ifa tei kwofi quikpo kezomai su onzu la mu nya mo moba ama la kunya ewuba nyo awu bokur myo momakunyo tai myo yewu meyi gélémá eshise iye bokur iye nyo meshimo awu nyo yewu meyegbelema Lakounyo yemo ukpo lazan ya nji ka wuma geye gayen gba aku nye mbale ukpo wu bouko melewu nda iyi boko mewoyi ka kari gba a nyawu tatai gba ba megi tei onzu wa yikile mba la me onzu wa gourmba la me nyi gba lawoyile gba aku kiya ngi bokour ifate kalowo ngile kaiya ngi boko ada osukpo agi tei kala owongi mo mima kashingi kivongou yimo ba mo mbetezu ozotei ume wemú eku oseh awu eyishe kinzo nga wongile ba umenyo azote adame ewo le kishoshe ekei ba vongo uwu onanuwa amban ume tete uke ba umewu awongou mawuteate kowo kungo inda gba nyo wokiya ngi menyo ovangour manyn da wokiya ngishi kuyemu na kofie da ozute aku kofe koe be ama akungu moba uwirwu aku wumo onyan awoɔ elamoba kofie ngo ba ombanya awo kofie kongun akungor foba Saida kofie konyu enyimg ombanya onuwu kofie ngopo ngo ovia kari kanga movia owi kofie gba kogba kofie de oyate akungu ama kari de akungo foba kuwb kungo iye me woyimoba amemba eneneme umba owoyi awu mba ba iozon gouyima tete kala kiwo kiyu ngi ada osukpo nmyy ama langi kalakunkiya ngi emenzu ovongo mewu nzu akei onunornuwa ka nbo kavongo tei mba aka me mbala amba sokume owoyimawu kizunna kiwo yimotete kowokingo ime me yime yama mopuako tei mba ifa tei kala ovang or kiya ngeiwa ngo yen tete unuwu buko ombane awu enzo okpalelu enzu omoyen mba tega mbek oma okomotete ama ko fie knogo kogba konyo mo har kudukole koko ma saide enyen aku ekpeyenle beya ukpo aya amatei lo wongi mo kow okungou me zalaonzu wo shime ko umeneme tei lewongi moba Iye bokour me gi te kalu meso enzu gba nyawu adausakpo la kayi la kondo ngu boko lu zon guryima matei ime tete akei luluye afima akute me zute lomonye momoba ama kaufie kongo gba kupo kezu masu de nyo gbele ukpo nyo eyen tei ada osukpo la banya mu kari ga bokon kalumukelelle tai eshishi lakyonyo himo iyi nyo dawumolola lakyo nyo mimo iyi bokur aku inumbera la puayem yima kalishinyo iyi bku ifate kalakiwoyi gba iyanwu koufie ngo mba onzu aku kiya ngi ba okangi la keleyimoba kofie ngo mbayam nyo she eza la eme kenbo nyo shi eza la eme mba bokoo odurmbamo enenyo akala keleyi mo kofie ko ngo ama nyashi mokudu kole iyi ba adamayi de moba okokpai gba eku meji hi konba kamba kakpeyi kai mukudu kole kanba kakpeyi kai malekunya Kofie kongu aku ngu onzu amuyen sosai amunye iyi bokou <noise> a gbele ukpo wu enye ukpo ewowu n zub eshi bokou azenji ba ebo mune onen kyama te boko me zote meyi turi owokpelo lufuto musu ei aku kiya nga oyen mbafo ogite lub a mukyi kole obamoba mba ba onbazu kyakkya ama okpara iyembomoba me ba ukpo abamemu koyi kole la okpara la iye shi iyeo bokou me dote meyayi nyimoba ekyome yimo me gbelewu nye me kyo aba kyome yimo me monye mekyo ebe kyo me yimo moma me gbele wu nyen mekyo mo gbele wu nyen mekyo mo iyentro kiyangi ba efate kiya ngi malayingile uwukeiki wu gba iyeto kiya ngi ba efá te lashimele boko eshimele meyi menye gblema ekyomeyimo ba nyenne ekyomo mo ime koye ngonana Mu kari ngáá bokou onbane kofie kongou kukpole sou iye gba ba megite eme me luvongou hi ememba adenye lovongohi enzu mbeshimee ma luvongo hi toɔ iyen gba aku kiya ngi bokou ishinzu esheshi ishinzu kiaru kigba la ada osukpo zu mo luri ba luyi mequomole mukanba ga foo izute kiyim turu gbala ogariu onzu iyi bokou megite enzuka layito yi gba yawu